Ngom karena gena ge foli ngam wange moi tora gena ala range, foli ala moi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi ia se foli ngam, anggena ora moi tora, anggena ngom so bugo pipi ge ratu sio, ua ge ratu rora, anggena ngom onge wange rimoi tora, so kali se ora moi ma due